Araka hevitrana zao ai, kô karazagna vôrogno misy à Madagascar aketo ai, maromaro ihany e satria zao ai, misy zao amindregny na de misy ary vôrogno e, misy izy fô ôhatra oe tsy ary fihitan'ôlo fô misy any ho agny izy, donc possible ôhatra oe mahatratra efajato aninkoany kôa na dimanjato tsy aiko tsy de aiko fa <hesitation> maro fogna, zai.